شوف يا غالي تنظيف الفرن يحتاج شوية صبر، أول شي شغل الفرن على درجة حرارة منخفضة لمدة نص ساعة بس عشان الأوساخ تلين، وبعدها إطفي الفرن وخليه يبرد شوية، ثاني شي استخدم منظم فرن خاص أو خلطة من الهي الصودا الخبز هذا والماي تالت شي ادهن الخلطة على الأوساخ واتركها فترة، بعدين تستخدم إسفنجة أو فرشاة عشان تشيل أوساخ- الأوساخ بعد كدة بتشطف الفرن بس.